Tiisi la muurɔ ka ka mi to'o n de sɛla. Science basɛ ti tu bɔkɛ yeti ba wuni la kaleŋɔ. Fu san kalam e, a wan miim bii fu san zɛgesɛ e a wan miina gee mam ka ti'isɛ ti ba wuni too.